Ndima takwa nchihera ntirema <hesitation> nimbe- iimbe- mbembe mborii. Iremapho mndu akikucherema mndu kamegunda aini kucherema mgunde henachio kinamamgunda mgunda wa mghunda nyinda. <hesitation> nindima nitifurahi, nindima niti- niti- nitifurie nawo nitoti chinjinika inya, enaicho ntifurie hivimbaka ndotichinika kwairima ata akufungie rungu kuwapho kwi hata mabore kwakuvaa kweri mburi kwenye ng'ombe kwa kama maripha kwanyionge ribo funu nyingi kwarema marughu kwakugha.